Ah, ghi ndaka ci shawara ghi ndaka ci shawari, cani ba wu layiya ar, ghani wu Layi cana, tari ɗi hankal shaɗi, wa raka shaɗi Itri wi cani ba wu Layiyu? Wu layi kumakhi kye? Ko wu layi can – n subu lafiyana asbitina, hyi asibtin ba wu layiya, to dole wa tava, wa khin Lthani bu wu biwu wu Ummi makaranti wi asibitin kye? Ae, wu U’mmi makarati wi asibitina to ghi wu ndaka P’a cani tele, ɗin ghi wu kuʒi ya hala subu cana, sai wa bau wa ɗa kuʒa miba ya umma ca waniya, aa hyi layi Iri wiyi ca takardaya, e hyi layi ni subu asibitina to hyi ndaka ga buju na sai wa tsighusim-n e, kwaku ba cini ca wali mdak Ummawo hyi ndaka ɗu va e ghani wa khin takardi wi-wu Ummi makaranti wi asibitina, e, to cici ba wu Layiya wa ndaka faka khin cici, dole wa hɗa khin Lthuna wu ndaka Lthawa, wu ndaka Lthawa wi Lthauni bu ndaka nunan akancewa e wulayi cana, mun ghi Layi mun cina ɗi bushihyin, nana tan takardai ghi cini wi asibitina, yanʒha be’e ghi lay mun kuʒau, ko ghii ndaka ga P’au, to sai gma waniya tava tanəa wa kuʒi ɗin ghi wu kuʒi akwai gavi ɗi’i sai waba waɗa rawusi, waɗaba gaara, e ghi—wa ghi tamakhimun wa ghi ghinshin taimakhiwi, wa taimakuni ghingin mun gwan mu P’a ghi ndaka Wa ghi ghu ndaka khiya p’a yani bu ghi ndaka khiya myau, ghi ndaka khiya cida ƙamani, wa kuʒi wani’i wa hala a’a, hyi timaturin ba wu hali kye? Aa hyi barkwanoni kyei, wa hala fa wa t’iya, waɗa caya’a to a lai ɗingha yani buwa Ummau, wi a ndaka gi ɗa kai duyuni tani ai nʒa pa, mjn-gyama Umma yani bu ma <hesitation> ndaka Umma maci cani tana’a ghi sai wa naha dinan kawai, dinnan wuti, wa ghi tsagu ma saiya ɗa e fakhi mana ya khiya Launa ya cawi, sai ya ɗa to me khiyawi cani ɗi bushighin ɗana’a, khingma sai wa ghana gma Sinni bu-bu-bu-bu rakakhi kati ghani wu Layi cana. Dole pu wa ghana Sinni bu kwa ɗawa kinna, ghani wa ɗawa ƙinna to, wunai ga yu khiwi, ghani yuuwi ba wi-wi ya Puc’a jana khi yuuwi wi ya U’mma kaʒa khin kaʒa, wa bu ba wu ɗawi ya wunai yandaka lamavi daga ghi cani te’e, dole wa baya C’anhu daga ɗighan yani bu ya khin cani gma ghan wu Layi cana, dole wa, wa. Wa wa ngyigyiyau, nuna wa bau, Su wa bau, nunu wa bau, su wa bau nunu wa bau, su wa bau ko pakana wuti ma ba wu nahyi ta Sinna sai wa tsighusi wa ɗaba to taghin Lthauni de be ɗi P’u shi hyin, ngyi, gyiyi, fi wi hyin ndaka khiya dai ume ƙɔali don all ume ƙoƙoli ai dyina ʒhuni gwam, mun gwan mungwan mun P’a ghi ghi ndaka khiya ta yan takhiya hyi ba sai baku.